No ngaɗirtaa yaadu an tan, yaago wondi lesdi, kañju woni, tokkaa fu ɗate kaanduɗe, ngaɗa visa maa, soda, flight tiket maa, ndemboo kawtaa traveling dokumet maa ɗum pat, taa joga exhibit, taa joga wonde hunde nde haanda, njaha jam, njooɗo ɗaa jam e leñol, ngarta jam.